<hesitation> esabuni ne sindu sya maana munzu <hesitation> esabuni omanye mundu onyala khuenga aloh mbu neshindu saa ivi ivi esabuni neshindu shya muhimu sana sichira noobukha asubuhi ochukhekho matsi no orulusiakho esabuni noba noosaba mmoni mpaka unumishele esabuni kuhkola shina mu khusaba mmoni kho kachire mmoni mng’are kabisa mpaka mrumishile esabuni. Kho esabuni nobula esabuni munzu so ol lang’a inzu iyo inzu iyo solola neeli inzu yainjeshi tawe sichila ne wakhamala orie nekhawenya khusia bindu <hesitation> bindu bali mulilekho nomba bindu biesi murumishile esabuni ne esabuni neelalio tawe noosia bindu shibololekha shinga ooshile tawe soonyola kata sindu singa sabuni no orumishalo esabuni noonyola bindu bile bingani bulayi bwene wakhabosia no obakala yao na khandi ukalusia khandi okhola sina uburumishila. Esabuni kenyekhara iyebwe hayali sana munzu mkhakhosa tawe sichila nobula esabuni amalalwe shinga kaa diarrhoea kano amala kandi shipindupindu kano nolisabala esabuni tawe. Noonyola malwale shinga kene yako kakhecha kkulondo sia lakini nonumishila esabuni nowenya khulia uisabile esabuni bulayi bwene amakhono nousia bindu, nousia sabuni bulayi bulayi bwene amakhono no onyola bulalwe shinga kene yako khandi so onyola kakhusutakho aembi khuiwe tawe, kata chingubo chino noonyola wafue chingubo, ingubi yiyo ya khaksia yakhalaba bulayi bwene mpaka ubee nende esabuni nobula esabuni kata ufuye ingabo ingabo shilaba ta ingabo betsa ao ilio kata nochinda khu bandu nobola ingabo ino orula khufuya, nabandu babola ne ino ifuana nefuwe taa sichila nofuwe nesabuni tawe khoesabuni laziam sa inimikhe ne khufuya ne khuosia bindu kata khandino wenya khuisinga khandi nobula esabuni nokhaesinga orie solaba ta khandi siulila noeshingile tawe. Esabuni mpaka usinjila kho ulabe bulayi na khandi kali obula mafura unyala khubukhula esabuni ino no ubakha nokhabaka orico nonyola khandi wakhalaba buchwa kho esabuni ne shindu shindig shia maana sana sana munzu sichila <hesitation> esabuni inokata malalwi kene kechanga malalwe kene kali nendi buchafu buno amalalwe keno kama korona kabolwa kechile kandi nochiaka kubohoa mbui <hesitation> kwabile nende esabuni. Esa kata chilwa mchi mkebe shia khurebwanga yao khustuli nende amachi yao nofinyanga machi nochia nasaba nende esabuni nekangolekhana mbu bulano wakhaba bulayi noomula abundu notirire khushindu ochie osaba nende esabuni kachila malwale kano kakhola shina kapungukha lakini kho nebula esabuni amalalwe kali kakhola nobula esabuni kakharurele eshida sana. Kho nobula esabuni munzu <hesitation> utarajie enzu ila ilakhuunya lakini noli nende esabuni kata nowenya khupangusa munzu kho inzu ing’ane bulayo bweme nomba kata uosiekho madirisha kene kano kata amuliango chino kho ching’are kabisa lasima unimishile esabuni, esabuni neshindushia maana sana kata khabee khatiti namna gani lakini no onumushila ukhukhola shindu shio wenye le kam khufuya khuisinga nomba kuosia bindu onyola bindu bile bilabile nokhuli khuisinga wakhaesinga wakhalaba nokhuli shinga ne khuosia kama esibuyu sino noonyola shibuyu shing’are sina sichila sina esabuni. Kata nometakho eshindu shindi lasima ukhole shina lasima esabuni ibe ne eliyo kata bifuria bino onyola watesherieko cha bulayi bwene ving’ara sa bulayi bwene kho uteshielekho bindu bibyo bulayi lasima woshie sina lazima woshie esabuni, esabuni. Wosia sifurazi sisyo singare kabisa noli resabuni sicha khusinga ulabe ta nolali ne sabuni sochia sonyoli nosabila makhano kake nekalibile ta nonyola nolali nesabuni sonyola nonyole malwale kano kama keneka diarhoea kipindupindu kakhaaza khukhulondeleria taa lakini noli nende esabuni <hesitation> umetakho bulamu bubwono onyola <hesitation> bindu bibwo bikhaanza khuchenda bulayi kata munzu bulano souhlakho nechai yakhasundusiakho shiakhanzo khufuana epicha imbi shambaya uinia khumesa uchie ufuye nolafuya uriena plasima urumishile esabuni sichola abundu echai gchile <hesitation> buchafu bulio bunielekho lazima urumishile esabuni kata mutoka kino khuosya chigare chipikipiki chindika sina lazima saa uosye nende esabuni noesya mundu akhuasile pikipik iyo nomba mutoka kukwo ma aisye saa machi makhaya bila esabuni khaadi katasi wi kamba kulipa mundu uyo amapesa tu sichira solola nikung'are taa olala sa buchafu bushilikho lakini lakini norumishile esabuni naonyesha pikipiki iyo nomba mutoka kukwo kang'are katavindu vyene vyabandu babukulanga bachia shiaga chichupa chino batola bachia khandi banumishile. <hesitation> tsichupa tsilia kitambo tsirumishe mpaka wosie nende esavuni. Novukula tsa echupa mani ovukule tse vulayi ne wosie tsa nende esavuni tsa niirumishe nonyola tsa yakhakalukha yakhava tsa indeyi lano khandi noli nende amafura kako kokhutekaha khandi nutsukhamo norumishira tsa <hesitation> indio nonyola echupa iliya yakhakhukhonya shichira shina. esavuni. Kho isavuni neshindu sha maana avundu wosiwosi. kata notsya mumasika avundu nomba notsya musherehe avaundu eshindu shoranga khukutana ninesho muliango kitambo mutsie mulie mumuliango mulia olanyolamo amatsi nende esavuni. Kho esavuni nelaliyo vufwana shinga sivuli ovucheni ta. lazima ebacheti yosi yova nokhupa ive yo munzu ive ya vacheni iva ya yena lazima o hake nende esavuni. Shichira esavuni ilolekhanga nakhandu shititi lakini ilolakha shinga eshiviriti lakini neshindu sha maana sana novula esavuni ilia munzu kata avqndu nivakhamala okhulia avundi khuvole valachirenje nende inyama. no ovula isavuni mundu lano nasava amatsi makhono amakhaya nomba valachile nende inyeni nomba etsimena avana nivasava amakhono makhaya bila isavuni. nonyola lano nochenda ilwanyi hilwa khandi nokhachunga ta tsisi tsichaka khukhulondakho tsisi tsikhulondakho shichira shi shosavire nende esavuni tawe lakini nosavile nende esavuni nonyola makhono kako kaksile lano khandi nochenda ilwanyi ilia shosh oh unya <hesitation> arufu indi imbi viilia ta uu unyatsa ovulaye shichira shina esavuni. Kho esabuni ne shindu shya maana sana mu bulamu bwa omundu.